إيوه طبعا، الفن والمجتمع حاجتين مينفعش ينفصلو عن بعض لأن الفن في الأساس رسالة بيعرف الناس وأفراد المجتمع بالحالات اللي بتحصل في المجتمع ده وبيقدم معاها حلول وكمان بيحسن الحالة المزاجية لأفراد المجتمع فهو طبعا لا ينفصل.